Fomba tena soa, hatao aminy ñy fitonotonoa hena: Ñy fampiasà hena soa kalitao,<ptoa> manahaky anizay koa ñy fampiasan-teña ñy tavy noho ñy ron-kena ;<ptoa>eo avao koa ñy fampiasan-teña ñy fitaova mahery noho soa fa natoka aminy ñy fitonoa hena.